انواع الهدوم يعني ذي الجلابيه و العبايه و العراقي والسروال و السديري و علي الله والبدله و الفنيله والبنطلون و الردا والتوب والبالطو والفستان والاسكيرتي والبلوزه والطرحه والعمه والخمار